Wo'in Cv ma ɗun laato ɗun zamanu. Waylu ɗate raɓɓutuki kuugal ma e dabareeji ɗin fu. Ɓeidu kadi yaajin andal ma e hutinirki online courses e ekkitaakin kuugal kesal.